No watta mi anndita ko ñyamunda am e wodi protein ɗuɗɗum, musamman e ñyamde ɓikkol lekkol. Mi ndaray ɓandu am, mi yi'a, mi anndita mi mawna, so mi mawna e wodi so bo mi mawna wala.